कुछ ज्वो मुख्य खेल छिन, तूंकि बात करदा, जन आइस हॉकी चि, जन आर्चरी चि जेते हम तीरंदाजी भि ब्वोलदन। तेका बाद निशानेबाजी चि जेते हम पिस्टल शूटिंग भी ब्वोलदन। कराटे चि कैनोसेलेलम चि। तेका अलावा क्रिकेट चि, गोल्फ चि, घुड़सवारी चि, जूडो चि, टेनिस चि, टेबल टेनिस चि, तेका अलावा रोइंग भी ब्वोलदन यो ते, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, बेसबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, स्विमिंग, सेलिंग। यी सब गेम्स ज्वो व्हंदन, सि दुन्या मां मुख्य रूप से खेल्ये जंदन।